Sí, l'ossu pardu es un animal qu'everna. La evernaera le premiti condural las huerças pa tol iviernu, quandu escassea l'alimentu i hazin las pelonas más crúas.